Jaketinii, aina biriit jirai, jaket maldaamochaat jira, taa shoobaaf kayetit jira, ta woat gar ijeemt inuma pikpikia kayetiit jira, jaketin sunie, tuni mal daamocha mal laftin akan daamot daamochaan ufiradoorgen ak daanmochin naf siihisheen. akas kaayeteni tadibiin shoobaaf kaayeten. ama mal hujiafa.